عملت ده كنت في الثانوي <hesitation> كنت في مرة مكنتش حابب إن أنا أروح الدرس، <hesitation> فعملت ده، وكذلك برده لما كنت في الابتدائي، عملت إن أنا بطني بتوجعني أوي ومش قادر إن أنا أتحرك، ف <hesitation> يعني <hesitation> قلت أنا مش هأروح عشان أنا مش قادر وكده، <noise> وفضلت أدخل الحمام وأطلع كتير، عشان أبين إن أنا عندي إسهال مثلاً ومش قادر أتحرك.